A hidina varangaragna io ndreka a dia atô izy io mbarakôa hiarovana amina olona hangalatra ohatra. Raha kôa zany tragnonô ka avelanô oazy mibagnabagna akeo dia tonga moko arô olona handeha angalatra dia alen'olona aby si Io. Fa io zany an mba agnidianô ananjy raha kôa misy tany andianana anô, na kôa anô hoe tonga an-dragno dia igny zany no handeha anokafanô ananjy dia mbarakôa milamina ny tragnonô.